बहुत सारे जानवर जीवन भर एक ही जीवन छत्ती के साथ सहकारिता के लिए जाने जात है। उनमें से एक है चींटी। चींटी जीवन भर एक ही साथी के साथ सहयोग के लिए जानी जाती है। चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा भार उठावत है। और हमेशा दूसरी चींटियाँ के साथ हमेशा भार उठाने में सहयोग करत है।